Борони ях ё жола ба ман бо шиддат ва ногаҳонӣ ассоатсия мешавад. Садои он, ки ба шиша е замин мезанад, мисли зарбаҳои тези табиат аст. Гӯё табиат қувваи худро нишон медиҳад.